A megu estu me sona un pocu a penícula. Ena vida nuestra creu yo que en pocus momentus tenemus lugal pa palral assín dequeínu, de no sel estandu assina arrimaus cola mochacha que queremus. Craru, velaí, velaí es bien aparenti el palral assín despaciu i namás sentil-mus nusotrus i nusotrus. M'estava yo a pensal enas penículas essas de mieu que si sussurran es pa dal-ti mieu i alogu matarili.